<hesitation> io isuisu nalo <hesitation> tamanipa ampa aloa ela epa aloa, pes ela pa lao <hesitation> gadeniai awioko pa lo kaisi pa lo aputu. Taupa aputu asoma pa soladiama, mete paloma sipo, mete pakilani eisa nalo tadipa alo, tuwenti aka teti, teti paif elaikainiua alama matatedia. Lago roe palo alo, roe taupe alo asoma, roe taupe alo asoma pa sola elia ma palama araddia lida pa alotarudia lago, mete pa sou tarudia pa redidia dipa tusadia. Savioko palama arudia, ela tapeuwa, umado tapeuwa pe rae ela pa aloa, savioko pa kerakia pa isua, papara ela mete dipa kuria. Barala ala kaina pa waredia mete dipa kuria, tadipa aloa ela, tadipa kuri aloaia ela umado ine tanela la io pa isua, io savioko pa isua, pa isua taupe isua aloai a ela pa wikutia matola pa alobokaina, matola pa alobokoina. Pa sepereitimuwa ido, kaina da sosopenea pa io waina pa wikutia saia. Ida sosopenea pa wikutia <hesitation> pa wikutia matola italai pa wikutia, mete la. Taupa aloaia mete pa wikutia ba lago pa salagani steereina pa irua, taupa aloa piua salagani ate paku iruina. Ate taupe iruina pa assakia ela piua salagani pa aloa, taupe alo asomaia, taupe wikutia ida sosopenea pa serenaia ate io salagani. Taupa aloaia, taupa wikutu aloaia lago pa stereeinaia, taupa stereinaia eela saviokoa ena io savioko tau amela wikutia ennala pa allodia pa mimiraka atoatorodia lago alagani pa oggena pa miximua, pa miximua, pa miximua, pa miximua, pa alo ato atovo somaia. Taupa alo aloaia lago pa irua io roe pa kaisia, trei pa inia roe pa kaisi pa obaraina, roe taupe kaisia pa obaraina kaina italai erua aaka episa pa irudia pa o barina taupe obarina. Taupa obara aloaina met io savioko pa kaisia isina io salagani tau amela ewaina ela pa irudia. Pa irudia pa ewaidia asa asa rudia pa aloatoatoro a leevoli atorosomaia lago, papara ela golo taupau wa ini ela golo pa iru. Golo udi pa kesepedia io pa kesepe ameameledia pa irrudia lago savioko modela pa irusaia asai lago pa paipaia <hesitation> pa paipaia, taupe paipaia aloaia pa irua, pa lao uda palo aloa, uda palo tautau udala palo aloa pa tatagaina. Tope pa irudia, moi, tepunu pa irudia, taupe irualoadia lago la io, taupe irudia, taupa irualoadia ela pa eloaina ela. Palo iruina ela, palo iruina kaina uda gesi pelo lao pelo maemae. Tau dipalo pakosoma dipalo uda ela pa eloisau, pa eloaina ela, tape lo maemae rausu, uda tape lo laulauou rausu elai pa alobokodia, sibi pa alo umado sibi paka aloadobokodia. Tau pa alobokodia sibi pa ari sara atorodia pa irua torodia io ena io pauai, pa iruatarodia lago e. Pa iruatorodia lago la saba <hesitation> pa lao, tapa aloaia ela io terei palo kaisiama isuisu terei, lago palama akotosaia uda, taupe akotosia uda pa aloatorosomaia, lago pa ako akotosai, tau pa ako akotosai io sab tau taupe ako akoto aloa, pa io waina pa taui pa tauia io roe isina pa ewaina. Pau taupa urusai alodia, pa e pa tavia pa io u saba, pa poloa, tau taupe uru aloadia didia pa taupe tapitarudia diddia a kaisi p polodia, didia taupe kaisi pa polodia, taupe polo asomadia taupe pa polo asomadia lago ela, pa irudia moi pa ari akaloidia. Nanalaipa irudia, taupe iru asomadia ela <hesitation> pa rupea petu, ine pa lao palo kikiu, atu, atu pa aloa pa kikua aniani pa terea. Pa alo pa mausu, taupa mausu mode modera ela eli auas, kaina po aka ela po aka tri pa mamata. Elana ela palo alobokoina, didia pa alo bokoidia pa iru atorodia ida otanalai, pau a ela, ela kainua. Pau pa kaisi idai otanalai pa awosudia pa alobokoidia, alobokoidia lago isuisu pa alobokoina ena trei pa alobokoina. Pa kaisi pa alobokoina palo akotosaia tevolo pa sopena pe ioua, taupa sope aloaina pae saba, pa kosia, taupa kosi akaia ela, taupe kosi aloaia ela kaina sais pa alo pa alodia taupa allodia ela treia. Papara taim na lo ita amatae, trei kiki taupa aloa ela amate dipa kaisi rausia are gesi ela sunak ita dipa kaisia sunala ela maketea pa solaia palo tanowaina. Taupa tonowaina elae mone pa kaisia pa solaiama, are papara taim nalo amini aniani dipa alo. Aniani namini pa aloa pa ana, are ela, ela kainiua lago taupe aloaia pa kosia, papara taim nalo eia nanala nalo tadipa, dukudia tadipa saka ela pa alobokoidia nua pa tereida dipa eniani. Are papara taim ela. Pagomodia, kaina taupe lo tuisau italai maketeai sa taupa toria ela, iala aka sa pa kaisia pa purea ela isuisu isina. Isu o su ela aloa ela kainiuala, pa ioua mete, savioko ela ela kainiue pa aloa. Are pisu nalo tawaniuwa paini aloa, ela pisu nalo pakelani paif aka ela, ela kainiua mampa amatete diama, pa kuridia, savioko pa atokaia, savioko pa atokaia. Tape makoi ela pa alo roe palo alo io taup papara roila dipa alo, pisu roila are io sabva papara ela mete. Mete taua aloaia taupa wikutia aloaia, savioko taupa, tape mako pa kaisia, tabilu tiala pa ewaina amusia isina pupu, pa amusu atoatovia tualaba pa ausia, boboala pa aloa. Taupa alo asomaia pa tabilu pa ewaina, topuina tape kakalo ela savioko kabuna moamoa, nalo savioko kabuna moamoa malo mampa io waina, mamapa bagoa kasi tape io moamoa nalo pe io soma kakalo soma kaina pe. Io nasinasi aka sa ela kainiuala. Ela pa alo taupa io waina ela pa pagoa, pagoa, tio pago pago lago anua kai kaisi podoba dipa io waina sabaia ela, ela kainua dipa bobokia, bobokia. Pa kaisia pa teredia dipa bobokia, tadipa bobokia edia ine papara palo ada adapa taulo ela pa pago tauna, pa pagoa, pa pagoa, pa pagoa pes pa latoa, pa latoa, latoa, latoa tape lo loua rausu ela pa pagoa. Pa pagoa, pagoa, pagoa pagoa, pagoa, pagoa, pagoa tape lo mate ela pa kaisi bokoina, pa kaisi bokoina taupa kaisi bokoina ela io saba, taupa kaisi bokoina pa lo tere tauna pelo bobokoa. Taupa aloa ela palo irutauna, taupa iruelia pa ionala pa allodia pa adapatau bedia pa pago tauna, pa pagoa, pagoa, pagoa, pagoa, pagoa, pagoa, pagoa, pago, pagoa ela, ela kainua. Tape mako pa lao tioni tape boboko kaina eisa pago tau aloa, episa aka ewati raun ta rausu ela anuua boboko ela ddi aloa io dapai eli irua, roe di irua lago ela pa aloa pisu pa aloa. Pa abokodia pa ewaidia ama amaraidia ela pa irudia, irudia, irudia ela taupa aloadia io udala pa aloina amini pa akotosaia pa sabaia. Taupa aloaia, udala taupa akotoalai taupa, udala al iona umado tape pako ela palo atusaia. Pa atusaia pa elowaina ela, pa elowaina ela pelo pako, tape pako, pakosoma lago ela pa sabaia, pa sabaia, pa sabaia, pa sabaia pe pakosoma tuau pe pakoino lago pa aloaisau, pa aloaisau. pa sabaia isau, pa sabaia isau, pa sabaia isau, pa sabaia isgu, sabaia isau, pa aloa, pa aloa taupa kadaia satapeloua babaina gesi pa okudia pa waidia ekadaia ma mako aka aikawa. Tadipauwa ikawa mala io, ela pa alowa pa sabaia, pa sabaia, sabaia, sabaia, sabaia, sabaia, tape io natoia ela dipauwa erua anua, idai tioni dapa pe goma kaina ine erua anua pa okudia elana io dipa gomo oua aga wai, aga udaaga. Ida aparala tuala aparala ida aparola tu ali, lago pa gomoa dapa pa adapaia, dapa taupa adapaia ela pa solaiala, papara taini nalo anua gegesi tadipa oda are papara taim nalo. Ela, ela kainiua amini aniani kakasuasa. Ela pa ana, taupe ana ela na pisu elai ma rausu. Pa ana, papara taim ela, ela anua ela kabuna ani tupuru ela siam pelo rausu, pelo rausu ela papara dipauwa dipa ani awaisadia ela siam talo rausu gito ma sa.